Fuur nafata ko juɗde huunde haa ɓennda. Sa waɗi huunde e nder mun, nguleeki ki juɗan ɗum haa ɓennda ko wayno mburu en, wayno e fariŋ en malla pate en.